<hesitation> Za ndraiky edy mbola tsy ary niboaka Madagasikara aketo- taketo fô <hesitation> za ndraiky edy magnagna vinavina zegny edy mbô te ande hizaha France zegny, avy akeo Etats unis koa mbô agnatign'ny faniriagnan'agnahy tia hizaha agnanjy zay vô Japon mbô tiako.